मै लगभग छे ठो चाभी बुक्तुँ । एक ठो चाभी बकसा के हुइगेल । उइस्तहिं करके अउरे दराजके चाभी तब जा के घरका चाभी मतलबकी ढोकाके चाभी । तउके जा के स्कुटरके चाभी आउर जा के लास्टमे साईकलके चाभी बुक्तुँ ।